ⴽoⵓⴷⵉⴰⵇ ⴽⴰ ⵙⴻ ⵔⵉⴰ ⴰⵍⴱⴰⵇ ⵙⴻ ⵎⴰⵏⴰ ⵇⴰⵙ. ⵉⵏⵙⵀⴰⴰ ⴰⵍⵍⴰⵀ ⵀⴰ ⵉ ⴷⴰⴽⵏⴰⵇ ⴰⵡⴰ'ⵉⵀⴰⵏⴰ. ⴰⵡⴰ'ⵉⵀⴰⵏⴰ ⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵉⵎⴷⴰ. ⴰⵡⴰ'ⵉ ⴻⵏⴳⵀⴰ ⴷⴷⴰⴽⵏⴰ ⴳⴷⴰ ⴷⴷⴰⴽⵏⴰ ⵉⵏⵙⵀⴰⴰ ⴰⵍⵍⴰⵀ.